Ie, tena tiako ny anà ny mandrandrana volo ka, ny olona eto amin'ny manodidina anay koa tia mirandrana daholo dia mifandrandrandrandrana volo eo e